مجربتش أزرع قبل كده بصراحة محاولات حقيقية لا كانت دايما كنت بجرب بس بغرض التسلية يعني ممكن ازرع حلبة في قطن أزرع مثلا بصلة حاجات كلها لغرض التسلية لكن انا بحب الزرع والورد والأشجار عادي ونفسي إن أنا اتعلم ازاي ازرعهم في يوم من الأيام وقريب إن شاء الله هتعلم ده يعني.